کاناډا د نړۍ تر ټولو اوږده سرحد له امریکا سره لري، چې شاوخوا اته زره او اوه سوه نوي کیلومتره اوږده ده. همداراز، دا هیواد د مهاجرت لپاره یو له غوره ځایونو څخه بلل کیږي، او داسې ښکاری چې د دې هیواد اکثره برخه مهاجرین جوړوي دا د مهاجرینو دپاره یو ښه هېواد کدای شي.